Karazan-dokon'a maso misy eka <hesitation> manga, maintso, mainty, volon-daveno, volon-tsokolaha, <hesitation> volon-tsokolah - zay volon-tsokolaha ataon'ny vazaha noazety iñy.